Anggo-anggo na jolo ntong baya sabun niba kan sabun batang pe na isabunkon dei sabun abit i bage do isabunkon tu badan niba baen sodong na manombo epeng i anggo sannari sabun na bahat mocoman na i na godang na argana sannari na idoma itabusan anggo jaman na jolo i napaling mura sabun na i mentonganna itabusan ngoni ma anggo sannari ntongan sabun ni muko lain sabun ni pinggan lain, sabun ni badan lain, anggo najolo na sada sabun ma ia manombo na sabun batang sabun abit i do isabunkon tu badan niba anggo na sannari jia dei gok pilianna te songoni juo mantongan anggo songon tu pinggan tongan kan sannari ma dong anggo songon na jolo ngadong dope na sabun batang dope gorarna kan sabun telepon i anggo sannari madong mocoman ni sabun-sabun tu pinggan bage anggo sabun-sabun tu badan na tetap mantong ma bahat na ninna i sabun ni muko na ninna i, anggo songon sabun rinso ntongan kan tu pakean ma i irondam jolo pajolo pakean niba i dung i rondam mela ma ni lala kotoran nai baru irondam muse dohot rinso i anggo inda dohot daia ima anggo tu pakean ibaen dung ibaen naron songoni na baen dope naron sabun colekna sabun ekonomina anggo tu pakean ima sabunna anggo songon tu pinggan tongan i baen songon mama lemon na ninna i sunlight i do museng do anggo tu pinggan molo tu pakean nangkin ima anggo sabun badan ntongan kan sabun giv sabun ekon-aha sabun nuvo sinshui ima gok mocoman na kan tu badan tu badan tu pakean nangkin ima ekonomi daia rinso jazz one na bahat an mocomanna kan.